Ngud yex ncho chele silantra' ncho ncheyida, nzo ro'axa ndox kuay kon yax ley chele ndyab lo yej ncho- nchamena lo chele ndyus lamen ze nchamen ngud yex mbay na ncho chele xij re jwa'n ndele berdur mbes'xa xija nchoy, ncho re ngud yex ncho thib neda jwa'na ndyox kuaxey <hesitation> nchaxa chele re xij re komid jwa'n blaza mas nawue ndiey re ngud yexa'.